अगर करहाँया मा खाना चिपक गाओ होए। सो उमे पहिले पानी डाल के धार दे थोड़ी देर फूलवे के लाने। जब वो चिपको फूल जात हैगो। सो उमे से गूँजा और साबुन लाइके उका रगड़ दे। जब पूरे तरीके से घिस दईउ उमे सो फिर वो छुटजे सब कछु। और हमारी करहाँयाँ साफ हो जाए। फिर खाना बना लेओ दोबारा से उमे।